<noise> Maro be aloa zany e, fa zakaindreo zany ohatry magnano akô e taboara zany, izio zakaindreo za fa raha olo gn'olo bevoky sy de mahazo mihina an'azy oe fa maha-raha fa iao nefa sa mahita oe be otrikaigny io satria io anie vôkazo e, sy misy an'zà vôkazo sy azo hany zà.